Oo ondiwete kutya oshinakuwanifwa shelididimiko oo <hesitation> hashi yandje enghonopola komunhu keshe shaashi ngeenge ouli omwiididimiki, nena oho kahanga oo efikilo loye noku mona yoo natango omalalakaneno oye aakwali wahala monghalamwenyo noupu. shaashi ove ouli omwiididimiki. Iyaa ovatakumi ohavati kutya ngeenge oto lotoka toendelele nena ota shidulika ukelidenge mokafidi onghene ouhole ngoone honde hoende kashana shaashi mokweenda kashona mokweenda kashona kwoye yoo omo yoo natango oinima iwa taikuhange. Onghene naa okutala panghalamwenyo, omunhu ouhole alushe totala tolididimikeyo totala natango una eteelelo netegameno lili nawa kutya fikulimwe lomomafiku oinima aishe ota ikaenda nawa onghene pamukalo watya ngaha kepulo loye okutya aike kutya elididimiko ohaleeta oshidjemo shili nawa alushe monakwiiwa naa ito kelivela ombedi neenande.